Este x̱iꞌk nak ic̲h̲ë mginn ic̲h̲ë c̲h̲oꞌb nis man nak man konga or lë man xlaꞌn man ku man ngow lëꞌ man antsc̲h̲e nter chop tson xman bitser stsëꞌ man blag tibga tibga tibga blag stsëꞌ man dzaꞌ man xipachaꞌs man axta wen wen wen wen dzaꞌ man pchaꞌs axta wen xc̲h̲ikë xipchaꞌs man dzekna axta or knu dzekna lëꞌ man c̲h̲uslo xgu ngow. Xlox xgu man ngow dzekna chut nanda be xgu man xgu man pchaꞌs mase tsiꞌn o tson xman xgu man pchaꞌs axta xloxga dzekna lëꞌ xingow man c̲h̲ats bo dzekna konga lëꞌ man x̱oꞌbaga man lëd mginn yeꞌn dzekna xiënna man or lëꞌ c̲h̲ow mginn yeꞌn c̲h̲a dzekna lëꞌ man c̲h̲uslo xc̲h̲aꞌka man lo pchaꞌs sia man fuer c̲h̲igib man maꞌl yu win o bukwaꞌn c̲h̲igib man xigu man chow mginn yeꞌn c̲h̲a c̲h̲ow mginn yeꞌn lëꞌ man xnit gunu c̲h̲ow mginn yeꞌn nak ic̲h̲ë dzingr ki ic̲h̲ë mbal xkëꞌ man diꞌk knu pchaꞌs diꞌk knu be masc̲h̲e wen dzaꞌ man diꞌk knu xipchaꞌs man diꞌk knu axta lëꞌ xkakga axta x̱iꞌkxe gunu dzoꞌb manu lo medoꞌ lo medoꞌ axta lo yag xgu man pchaꞌsnu, xgu man ngow lëꞌkga c̲h̲ap man x̱in man be lëꞌkga xkakga c̲h̲uꞌnn man fuer xgu man pchaꞌs lo yag dzekna chut gwiyda lo xipchaꞌs man, ngëꞌts c̲h̲ap man x̱in man. <noise>